Maa rayuwa nə’ə gamɨn nə’ə nzanga mɨndən “ha- ka vidikənə nə’ə nggi nə’əgən səi dei mɨndənnə tsa’a fɨtə dɨ gongga tsa’a fɨtə dɨ tivigən gbək hɨcha ɓoye fɨtə “dɨ-alyaula chigə nda fɨtə” mannətsu hɨchha və ɓwandɨvəgən ka fɨtə achi mɨndən mɨ və ɓwandɨvəgən ka fɨtə, hɨcha boye fɨtə nɨ gongga hɨcha una shiye <hesitation> nggɨ zam anuwə nə hɨcha una shi nggi duniya nə’ə nji – nə’ə nahanga ɓarin, tuku hɨchi ni nji beddumən hɨchini nji za <hesitation> fa daɗi gana <hesitation> a vɨdikɨnə achi mɨndən mɨ hɨjaddɨ monkɨn shi duniya ni faganə dade ngən hɨchin hɨjaddɨ hɨchiin nggɨrə mankin, hɨn fa a boyenə fitə di gongga aboyenə fɨtə elyaula chiginə nda fɨtə aboyenə fɨtə ola ɓwandivə hiɗə aboyenə fɨtə ayan tuku tasə dɨ bargi aboyenə fitə “di-di gongga” hɨchini nji” fad fa daɗi gana avɨd n avɨdikinə nggam vɨdikɨnə nə’ə njimɨn adigən achi ta mɨndənə na nza ngga ta mɨndənna <hesitation> və ɓwandɨvəgən ka hɨə dɨ gongga kala səə nchanganitu aganə a vɨdikinə nə’ə tabə fa daɗi nggi vidikinə nggi nə amma Achi mɨndən mɨ nzan alyaula chigən nda fɨtə, hɨcha və ɓuwandivəgən ka fɨtə, hɨcha boye fɨtə di gongga hɨchi nji fa daɗi ganə aduniya nggi nə’ə gə nggan kala səə nahangautin nggi nə’əgən, adun gənə ka avidikinə nə’ə nggi njimən nggi nə’əgən achi ta mɨndən na gə sən alyawa chigəkin nda fɨtə hɨcha boye fɨtə dɨ gongga tabə fa daaɗe tasə wai belduməə nə’ə nahan ganin ningyanə sənə nə’ə nggi tsapəngən wai hɨchini ka atiga “hɨcha moni – hɨcha nza hɨnfa hin kam tasə-tasə damuwa ndagi nggi nə’əgənnɨ hɨn ka fe dade nggi nə’a’ga’nni, anma achi him va fɨtə ɓwandɨvəgu him bəye fitə dɨ gongga hɨchi nji bel ɗuməə fagaa ganə ko gatə ma hiya dzi fa dadi gatə ngganm tasə səə pɨta fɨtə, tasə səə pɨta fɨtə ahini və ɓwanɗvəgu hiya boye fɨtə di gongga hɨchini tasə səə nji ti rə tasə səə nji ta fitə vu “hiya – nə’ə nahangaa” hiya fa daaɗi “asɨk – a ɓwandɨvəgu, hiya fa daaɗi ko ama dəə’əi ko mun tɨn gaa hiya tsama monkɨn bifah ɓwandɨvəgu hidə ka fɨtə ɓwandɨvəgu hidə ka kowo ɓwandɨvəgu hidə ka konnu nə’ə gaa hiya gə sənə dɨ gonggo kuma alyawachigun nda fɨtə hɨchini fagaa daadi, hɨchi nii fagaa belɗumon ɓwandɨvəgu hɨry alɨllil “a-ka nzakung.